आजकल हम्मर गाउँघर घैंना फेकुन तमान मेलके दारु मिलजितियाँ जइसेकि देशी, बिदेशी दारु आउ जाके घरैया दारु मेलमेलके मिलतियाँ । जइसेकि देशी, विदेशीमे रुसलान भोटका, सिग्‍नेचर, बियर, सौफि, जेनियल, हाइलेन्डर, रहर, स्विट, ग्रिन, ब्ल्याक ज्याक, ओल्ड दरबार, गोल्डेन ओके लगायतके तमाम <noise> दारु मिलतियाँ । अइसने करके हम्मर गाउँघरमे मिलना घरैया दारुमे ठर्‌रा, महुँवाक दारु, मिठैहिया दारु, अन्दिक दारु, जाँडके झोर, छबुवा जाँड लगायतके कैहदेउ दारु, जाँड हम्मर गाउँघरमे फेकुन आजकाल बेढम मिलतियाँ । खासमे बात करबो कहलेतिति देशी आउ विदेशी दारु भरिन स्वाद औरे मेरके रहता । आउ जाके घरमे बनाइल घरैया दारु, जाँडके स्वाद औरे मेरके रहता कहना मेलके पिबैया पिबैया मनैंभर बतैतियाँ । कहतियाँ देशी, बिदेशी दारु पिबो कहलेतिति मुह नाइ गिन्धैता, मुडिया नाइ पिरैता, उल्टि नाइ करबैता, अइसने बिये बिरिया नाक तुमे नाइ परता । धिरेसति नशा लगना करता आउ तमान दिन लक्का मुडिया फेकुन नाइ पकरता कहिके मनैंभर बतैतियाँ । अइसने करके स्वाद फेक फरक रहता कहतियाँ ।